Um jah mitmõsugust juusto. Kodojuust um nigu kohopiim. Sõir um sääne traditsioonilinõ lõunõeesti ja läti juust. Ja sis sinihallitusjuust um seest sääne putõ ja või sinine vai must ollaq Ja sis um määnestki kõvva juustu viil. Tuu um sääntse kõva struktuuriga ja olõmisõgaq.